Delfinlar asosan aqilli kirishimli va ovoz signallari yordamida aloqa qiladigan hayvonlar hisoblanishadi va <hesitation> bu xususiyatlar ularning o'ziga xosligi xisoblanadi.